जपानांत उबदार गीमाळो आणी खूप थंडी गीमाळो आसां जपान दर्याच्या वाटेण आनी डोंगरी वाथारणी खूप बर्फ पडतां। जपानाक चार वेगवेगळी ऋतु येतात आनी उत्तरेम सुभ आर्कटिक त्हे दक्षिणेक सब ट्रॉपिकल हावामान म्हुटल्यार उष्ण आनी दमट गीमाळो आनी वाथारा प्रमाण थंड ते थंड गीमाळो आसता।